<noise> Laha gny fanazavà manoka tsotsatsotra mikasiky gny fomba mampijano na <noise> zan- mampijano na fampijanona zanabola andanitra eny aloha tsy haiko satria zaho tsy mandalina anizay zaho sady tsy nandiniky anizay. Raha koa raha tsy fihitako matetiky la tsy haiko ny manazava anazy.